Xukú tsí phú nagáñúú nacha̱ ñajuun, ste̱e̱, caballo, e̱ste̱e̱, ñu̱ꞌ kháa tsu̱ꞌkhún máꞌ khue̱n, poorque nathiyáa̱, nú nagáyúu̱. Mmm mí tsí nagóó, ste̱e̱, wáa rá, ñajuun go̱o̱ꞌtse̱, mbáa xtíla̱ poke ma̱goo ma̱tuwii̱n jaa̱. E̱e̱n xu̱wán máꞌ khue̱n. E̱e̱n míxtu̱u̱n, mañuu góo̱ jii̱n. Tsí nagóó, ste̱e̱, nagáñúú mi̱ndaꞌkho rá, e̱e̱n, xóo mbáa e̱ge̱, xí ma̱thi̱yáa̱ nagáyuu̱ jaa̱. A̱bo̱ꞌ khue̱n. E̱e̱n, i̱ndi̱í máꞌ khue̱n. A̱ña̱ꞌ, xí mathia̱á a̱ña̱ꞌ, nagáyuu̱. Mmm, tikhuun ño̱ꞌo̱n mangiin tsí phú, e̱ndo̱ó nathiñúú, nú nagóó, xóo tsí naguájnúú mbroꞌon, nnn.